Pues yä'ki yä'k nasakopak'käsi mä ij mespatät llave, hay vece akne'kpatät äjtyä nkoyoja este äjtyät roperu'ojmä, hay vece äjtyän ntäk'kota ja'ku tzä'yu seguro je tä candado'nhtumä, je llave mespa ja'ku ab ntanhu je candado ja'kutyät musu täjkäyu täjkojmä, pues jetkyotatäj mespa je llave, mespa pa ropero, yospa pa mespatät para este o para porton, este anhtunh mäjata'mpä, mespatät para este para para tranca todo de potrero jenä mespa llave, jikyotatäjtzye jumpya äjtyän nkandado ja'kutyät musu ntawä llaveji'nhtumä.